Noni, bara, tara, nasa, tuna, tunin, dittim, dittim-kerere, kum, kum-kerere, kumba-noni, kumba bara, kumba-tara, kumba nasa, kumba-tuna, kumba-tunin, kumba-dittim, kumba-dittim kerere, kumba-kumb, mum-noni, mum-noni ebara, mum-noni etara, mum-noni enasa, mum-noni etuna, mum-noni etunin, mum-noni edittim, mum-noni edittim kerere, mum-noni kumb, mum-noni kumkerere, mum-noni kumkerere noni, mum-noni ekumkerere bara, mum-noni ekumtara, mum-noni ekumkerere nasa, mum-noni ekumkerere tuna, mum-noni ekumkerere tunin, mum-noni ekumkere tunin, mum-noni ekumkerere kumci kecce, mum-no bara. Monung noni, monung bara, monung tara, monung bara, monung tuna, monung tunin, monung dittim, monung dittim kerere, monung kumba noni, monung kumba tara, monung noni, monung tara, monung kymba dittim, monung kumba tara, monung kumba nasa, monung kumba tuna, monung kumba tuning, mum-no kumba dittim, mum no tuna, mum no tunin, mum no tunin enoni, mum no tunin ebara, mum no tunin etara, mum no tunin enasa, mum no tunin etuna, mum no tunin edittim, mum no tunin etara, mum no tunin enasa, mum no tunin edittim kerere, mum no tunin edittim, dittim noni, dittim bara, dittim tara, ditti tunin, dittim tunin, dittim dittim, dittim kum, dittim kerere, dittim dittim kerere kum-kumcin kecce.